dziꞌk dziꞌk nak spej, lëꞌ spej nakga guꞌn xki lën yu zob <hesitation> spej xwiyma gan be wen nak gikma wen nak, zaꞌksa c̲h̲ak loma zaꞌksa y nakga spej yuga kamion xwiyga minn xki gan xkuꞌn lad ziꞌd kamion lad x̱its o xkuꞌn siaꞌga kamion idzaꞌl kamion xki, spej nka gun xwiy minn xki y spej nak xiuga xki diꞌltsa ba këꞌga chu yu kwalkier kos diꞌltsa bekwaꞌn xduꞌd loma o c̲h̲owma bekwaꞌn yu lëꞌma xwiy lo spej.